पैला पैलाका मान्छेहरु आफूसँग भएका रुप्पे धन सम्पत्ति चाइ घरभित्रै राख्तेछे । बढी भएका रुप्पे चाइ वाउँछि काई फण्न्नाउम्णा, बगसैना तेसइ अरि राख्ते अद्देछे । अब चाइ अछेल बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्ना छन् । बैंकका जमाना आया छन् । अब मुसँग बढी रुप्पे छन् भने बैंकमी राख्त मिल्लोछ । बैंकमी पैसा राख्यो भने चाइ बैंकले ब्याज दिनोछ । बैंकसँग ऋण दिनाइ लागि रुप्पे हुनाछन् । बैंक भन्या चाइ ग्राहकबाट रु रुप्पे अँ संकलन अद्दे अथवा निक्षेप संकलन अरिकन ग्राहकलाई नै ऋण दिने संस्था हो । यिन्ने ब्याज दिनोछ । केही प्रतिशत ब्याज ब्याजदरमा चाइ ऋण दिइकन ग्राहकहरुलाई सेवा दिनोछ । बैंकले चाइ क्याद्दो छ भन्दाखेरी पुँजी संकलनको काम अद्दो छ । रुप्पे संकलन अरिकन निश्चित प्रतिशतमा कसैगीलाई घर बनाउनाइ लागि रोड बनाउनाइ लागि पुल पुलैसा बनाउनाइ लागि बाटोघाटो बनाउनाइ लागि न तेइमी ब्याजदर थपिकन केइ प्रतिशत ब्याज लिइकन ऋण दिने अद्दोछ । यिन्ले चाइ बैंकको बारेमा चाइ सब काम अद्दा छन् । अछेलका बैंक यी सबै आर्थिक क्षेत्रका लागि चाइ सशासनमा राख्ताइ लागि अथवा पारदर्शी बनाउनाइ लागि बैंकले भूमिका खेल्ला छन् ।